انا الحيوان الي يمتلني ويمتل شخصيتي هو القرد انا نجب نصوطي ونحب نروح مل بلاصة للبلاصة ونحب نعيش مع عدة افراد ويعني القرد يمتلني بشكل جيد لي حد يعني يحير الناس